Bane dambou, dambou bane ni mola lasi foule ma, idimo lé mabrama mo souranfo, mabrama idé bidi icomplé tanghi, idé bidi woro di koudouma, di nakatrima koudouma gnama lé bidimone katrima di dousama di bénan mo lorome ka dongo noung bima. Di watima di, <hesitation> ila dogomoni, <hesitation> mo sasi foukane ila dongou gnébo moni, gnébo moni ni watima mo kousoune kama sa fouratoumo ni da kama dane la gnébo mone, ka dountou radjima, kanra ni yongouma itade. fo béne fo, a géti, igna yongou mati mati tade tou. Kognilima fénan dé ghounné bigué mo gnata mo dokane mo kousouma, bare biran lasiti fonan a déti mo gnata mo djini mo tiné, ma dékini mo tountou bouma di fodo no bounano parce que agasti mo ladou. Bane mo kousouma na <hesitation> sana lasimo déri nro souwéma gnama féni nro ro thiosana, nro souwéma kougna founé mola lasi, ka boure bikima ma wima foule ma mola déye ni, fo kougne fo, founé ila ka rike nan na douwou ma, ka doké métin timbi na noné ila boukalé, mo-mo-mo gnodiouma fé sigui ila ka koulé doké mo métin timbi ma, ka gnénan mo kadi mo kousouma.